يعني الآن يقول أعمل شغلانة أني أدخل بيانات على جهاز الحاسوب واستمتع بتلك شغلانة كثير كثير كثير كثير جدا يا أخي.